Agny <hesitation> Russie ndraiky e, <hesitation> fitaovagny hindesigny miady zegny zegny aminjare tegna <hesitation> tegny zava-dehibe zegny sady complet tsara be zegny koa agnisan'ny mampiavaky zare, avake akagny <hesitation> tsisy olo mampimpatsipaky le raha volagnign'ny mpitondra fô mila magneky ze didy apetraka <hesitation> mpitondra ake zegny olo jiaby mila magneky.